ما قد فكرت بهاي القصة من جبل لكن أعتقد إنه التحكم بالحيوانات هذي قدرة غريبة وراح أرجعها لنفسي، <hesitation> لكن التحكم بالآلات <hesitation> أصلا ال-الإنسان عموما إحنا البشرة بنتحكم بالآلات يعني ما في شي جديد إحنا نتحكم فيها لكن الحيوانات هادي جديدة.